Anjara asan'ny famelan-keloko amin'ny fiegnantsika zegny igny zegny mahatonga antsika mbô tsy tsy hitagna alaelo amin'ôlo avy akeo koà mbô mbô tsy tsy amparary fô tsy hitondra raha mavesatra fô anô koa mamela heloko bôka mahivankivagna fônô avekeo, avekao anô avelan'Andriamanitry koa helokanô anô koa tsy mamela heloko tsy voavela koà helokonô.